A posy samy posy ai zare koa mifankahita na fifandresanjare zegny le manao miao miao, miao miao <laughs> <hesitation> zareo koa miaraka mandeha mitady valavo ohagninjare de posy samy posy koa na koa oe mifampagnano donakely ami loha - amiloha- na koa oe amintagnana zare koa fa mifandray de <hesitation> karakaranjaigny. <noise>